صحيح أستمتع بنوع واحد من الموسيقى، وهو الموسيقى الكلاسيكية الهادئة الرومانسية، هاي الموسيقى تساعدني على الإسترخاء، تساعدني على تهدئة أعصابي بشكل جميل جدا، وما أمل منها أبدا أبدا حتى لو بقيت أسمعها ط- طول النهار، ما عندي أي مشكلة.